Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ abofra mo nkwa nda nyinara sen dɛ mebɛyɛ panyin osiandɛ hwɛ, mpanyinyɛ nnda famu. Mpanyinyɛ nnda famu koraa. Sɛ ebɛyɛ panyin a, asodzi beberee da wo do, woedzidzi, wo nsu no, wo skuulkͻ, w'atar hyɛ, dɛ ibotum aboa ahwɛ w'awofo, wo nuanom nyinara yɛ asodzi a ͻwͻ mpanyin do. Dɛ asodzi no nyinara ntsi, emi dze nka mbɛpɛ dɛ mobͻkͻ do ayɛ abofra a minnyin da.